इटली का भी काफी अच्छा संस्कृति आ। ताइका के लोग भारत घुमना पसंद करा। ताइके भारत के लोगुक काफी पसंद करा।